S - se twutwuw ye, nyimpa biara ͻwͻ dɛ otwutwuw ne se mpɛn ebien aberbiara. Sɛ epɛ dɛ itwutwuw wo se a, na itwutwuw no yie a, odzi kan, ͻwͻ dɛ etse edur a edze botwutwuw wo se no edze to wo braahye no do. Na afei, edze itwutwuw wo se no, sor na ase na ne nkyɛnkyɛn mu. Beebiara a ͻwͻ w'anomu a ͻyɛ wo se no. Iwie a na etwutwuw wo tɛgyirama do na edze nsu ahohor w'anomu na epuw egu.